بنصحه يبدأ بشوي شوي حتى التمارين بسيطة هيك في اليوم شوي شوي عشر دجايج في اليوم كافية كبداية يختار تمارين هو يحبها وهو يدور على واحد صاحب باش يتمرن هو وياه ويحط هدف <hesitation> في راسه باش هو الهدف باش يكون هو حافز الهدف هذا يكون حافز ليه باش يتمرن على خاطر الهدف فهو